ʻāli ʻne kana ʻi ʻona ʻi ʻona scientist ʻanda ʻadoni ʻi ʻotabairi ʻaristot ʻole ʻen ʻo be ʻachi ʻabar wa ʻi ʻi ʻa ʻi ʻona scientist ʻanda ʻadoni ʻotari ʻi ʻnumdara ʻa ʻbe ʻam ʻi ʻin ʻi ʻa ʻala